<noise> ɗon yende jemma fere no gawoowoo laari wasika haa kulbaji se o duggi ye saare o acci kub-kumbowol maako se o hooti se o pusi kulbaji se o njanngi ko be vinndi. Be vinndi to on tokka ta Allah en maayan janngo, se o yaari pellel laamɗo, laamɗo jaali mo se jango may komoi maayi kanko be kanko be debbo maako be bikkon maako pat on lotti se Allah barkidi be.